عشان تعتني بالنباتات في الاماكن المغطاة اختار نباتات مناسبة للاضاءة المنخفضة مثل السرخس وزنبق السلام تأكد من توفير اضاءة كافية سواء طبيعية او صناعية ري النباتات بحذر ولا تفرط في المياه اتأكد من وجود تسريب جيد خلي الحرارة معتدلة استخدم سماد عضوي او سائل كل فترة.